Ny fomba hiarovako ny voliko raha ohatra hoe mamboly mandritra ny haitany aho, voalohany indrinadra aloha dia tondrahako mety hoe indraipa isaky ny roa andro ah izay voly tena zava-dehibe amiko ah ny ilaivana azy satria ao anatin'ny haitany zany ah efa mia ritra ihany koa ny rano, rehefa tsisy mo zany ny rano ah de miara-maty eo zah sy ilay voly amboleko.